أنا بفضل يكون عندي قدرة فورية علي السفر لأنها <hesitation> وايد مميزات بتعطيني قدرة علي السفر حرية الإنتقال في أي وقت و أي زمان مدري ايش <hesitation> ما في بندفع فلوس للسفر لل Visa ما في كل هاد الاشياء ، أما القدرة علي قراءة العقول أعتقد إنها جدا مربكة.